Albikan al aninal aishin foga alharara yanil jaw hemu hanal jaw foga nahar da, katir ke bilgatalatin le talatin haw talatin ma bifutanbenatttalatin haw talatin haw talata da nahar, ha fillel kan alharara walla kan aljaw ma bifut ashara khamsa ambenak ashara khamsa.